Egaq seo olõki-i määnegi valitsusõ asi. Egä inemine pidä hinnäst üleväh, nigu pidä ja mis tuu valitsus siiäq putus. Esiqasi um sis tõtõstõ, ku halvastõ peetäs ülevä- -väh hinnäst, sis noh, politsei ja kõik sääntseq as'aq, a tuu olõ-õi valitsus.